Je kon ni shoqe shumë e mirë për mu gjatë krejt jetës tem. I kemi njo 20 vjet që njihemi edhe muj me thonë që jom rrit me ty prej kur jom kon fmi. Je njeri që m’njeh mas mirti n’krejt botën edhe shpresoj që jetojna ni jetë t’gatë, bashkë edhe veq vazhdojna me kon shoqe deri n’fund.